Na sitja ch'eni subala yala thi sathuxraxa o sea siguxan em plasto the ngigala para tsiu thuthe na ga gantha ga ga gathu xi'iela thathithun gundachia para xraga sathethanga siko aste uxruchri ng'e sugua thaya <noise> thathua thuthe xre ngathua thuthexra ngathu gexela ko thue ats'exa a thuse gunthurin xii <noise> eosi nche ndiula thixi. <noise>